په ایټالیا کې د لا بیفانا دود د جنوري په شپږمه لمانځل کیږي. لا بیفانا یوه مهربانه بوډۍ ده چې د کرسمس په شپه ماشومانو ته ډالۍ او خواږه راوړي. ماشومان د هغې د راتګ لپاره خپلې جرابې په یوه ځای کې ځړوي. کله چې سهار ویښ شي په هغه کې چاکلېټ وي. دا دود د ایټالیا په کلتور کې ځانګړی ځای لري.